कोड़ूग बाहर गाउं जो है ती कम्बरा मंब्रा बुक करनु पड़े ती। आजकल कोई रहे की पोल तो ताँजर ने ताँजर बुकिंग करने। पण हिन ताल तो असा कोई नहीं रोहे अपना मोबाल मा एफ। होए ती मोबाल का एफ मा दी ओनलाइन अपन खोटल का। कम्बरा की बुकिंग कर लेने की कहानों कम्बरों चाहे कहानों। कम्बरों नी चाहे चीप आखो मोबाल मा आवे तीन थी कर लेने आसो।